Nao raha, azafady raha mba afaky azetsiñareo raha raha mañeno nareo zao. Zay tsy namonjeñay bara io satria zahay tsy te hiteño hira fa fa te hiresadresaky, mba mitadia traño mba kal- kalma zañy zahay. Fa efa ela loatsy zahay tsy nifampiresaky zany azafady raha mba azotsoy ny raha nareo raha.